Ngo da uvelk kama renggi ngia drem cha chama renggi de cha drem kima cha don pa ut kedeng da ka sik ka ngnbes nachama renggi ma chalan i uthi nik machi, da sik abes mamar ia chi namon ba ut kedeng. Da sik bes mamar <hesitation> chasek ut <hesitation> demna <hesitation> mamar cha uthi nep ngia drem cha abes nacha renggi vecho ut kedeng. Dakama renggi da bes mamar chia chule ut glaulu nachi mamar a chok kule va, kule chi glemna naut va sik kalan cha auchumgi ma ut de ut drem uthinaek ura chlan cha kesek pa guachen da ngunaek daka chama a vik ma chlan abes mamar cha ngia nik ma nget da kusek kama renggi da ugu pelek cha thi. Dakama areng mavenem de bes uguna belek cha nget kusek kama renggi de vadi ngu pelek cha ugunik mechi da marki mamar chia dung mek du cha deng da mamar. Daka chlan cha cherek <hesitation> pa duchan glen da sik abes mamar chia <hesitation> a charot ngo ngia drem cha a renggi da acharot ngo nachi. Davek pik de mamar cha chi sup sa ma ruvan nemen guchadeng a vek pik ama renggi. Ngia dra a renggi mudu a morka cha thek mechi cha uchi nek mechi. Da kama reng mavengum da bes mamar ma netha met kama guneng metnget abes mamar cha vadi unanik ma nget da a vet pik de ngia dra mudu cha morka cha thek machi choki, a sikm uchi nek uchi nik mechi de mamar ia amarut. Dak mamar cha uchi nik kama renggi da marut.